A-avai tutou rais nanga, owo mai tara <noise> diki diki dan nimpo mam tandaiet nanga reke i puara nibut. Aipike mumua toroguam, aipike munoa awo matong moto owan dare ni bonboret era bubu. Tunai imbum tan waran tan ne daini ba, karain pura si pura si, daian, tukuato, oporen, apo, anda pispun nogogo pura tai. Era nongo nu kuatupo ta mani rou uan, mani rou uan tan noit tara omait ne oropatai, nia puram mangi nip oit era tan. Erap uruain nian erap ainten, korosipa na omaira pan a meon. Danda nangareke wara umat, nia omait eran dera mangi nip oiran na isugu urune? Avere pai siguru oropa oro tan ne, umain avere pai eneon. Evan neo gobaraitik puma torova u mara pet, edit pan agade ibun nebun etou osa tauara paun. Osau tauara pan a ainemin, manan aine nimpa parait ai retap poimit et e, omai rokiro e, omain dake reke puaram onoto topiroko maie. E o tovi va orortarai, togoro uan tau tovi ra paun rop, mana na ainemin nimparaie te amanire manike pam makari pauamit eteie. Nanga kain omai rakaka diki pouara omai tara uo, musin nim paua. Okay, apan o turemi omain okay owaia, oit tapu noit nemiremie nanga ma mara akain kauo parem e uo evan tamaka pan tamai pura uo motero puraim e mato tan a pan didi nan ni parana akain nim mure me ainemin. Paton dan deo maisim borit tanat pura pum ne muremia, eva top omain de subuara muru tera era tan utu na ne! Ainemin mo tsuguru aropo bonai re, koropo ko noa tam oiran ainem oiran moton airan nou, moton tan tara pua nimpurait a taraun tam pari pure. Omain tan eram a mate kua mero wan taim moton, moton purapum era tan kabiraku ouon tan mane paraun ne. Avain manin avere pan tutui tsubu airan nu taka rake puaram u tse, oisop kurearaie ainem uroi nimroit nim peraraiet. Apaun o turem e, apan ne purai. Amai aine amai berare meia eaia ausibut deo matan uka me, oinda mani inda eda bai sibae sibuaram un terau turearaie tan ne. Ainemin tsugu rokoropo pu omaie ai emin puakan anda tara pun nimpurei, oit tam omai tan eram. Wakan na marepio a mara wan, rastan oindam emba gareba taim mou, enan nimuroin. Apan dam omain tam magusibiora, mani tutubo ami'e pura parait na, oirauam makasin tan nou tauara uo dake rake puaraim uru tera. Mu ainemin nimpureit tan akaripauomi tan keke pan oimait, apan manien tebasut tureme tan na ie beta poinit purere mena atauro aronda ostan sibiere mei. Manan ainemin erau tuparaiet e maneke paraiet mani indan tuturai isop puaram uturai eran tan, tasi tan murore bai'ep pura parait ainemin e osta be tan omaino. Omain maroi edabai sira pan eran tasi o kamme ainemin tsugu roban, oit porobo boiemit ainim matau bio morosim pateto baram beke, nimure mena ainemin e. <noise>